أحس بختار النمر المخطط الأسترالي, ليه؟ لأنه كتيير جوي, وكتير مستقل بذاته, بعرف يتصرف, وأحب كيف إنه يعيش بحرية بالغابة, بدون قيود, بدون جماعات, وك- هيك, مرة قوي.